Kiboniire kugira ngu okundwe kandi ohobwe ohe- oheebwe ekitiinisa ahabw'okuba waaba oine ekitiinisa, noobaasa kubeera n'abantu bari barihaiguru y'omwe, kandi waaba okunzigwe, nooyambwa omu nshonga zitari zimwe na zimwe kandi kikuyamba n'okutunguuka habwo habw'okuba tokaatunguuka otakunzigwe kandi ota- o- o- otaraheebwa ekitiinisa.